Nao fa i raho hanao mbahiny any Siberia. Ty raha ataoko anaty valiziko ao. Manday vizà, manday pasipôro, manday kara-panondro, manday akanjo maivamaiva, manday kilôty maiva, manday maso lavitsy.